Lootoo saasaa de n maŋ a loŋ i ka wo jaara ñaamiŋ bari sisidimiŋo, wo i ka booroo le fajindi, janbakataŋo lemu, maamakunkoyoo lemu, katijankumoo i bee i bee ka kirikiroo ka a kalimendi, bari a jaarali dulaa faŋo, wo mu opitaaloo to danmaa le ti haa